أفظل الإستزادة في المال، علشان المال يساعدني إني أعيش خبرات جميلة. أسافر للأماكن السياحية اللي ماني قادرة حاليا إني أسافر لها، فلو كان عندي مال أكثر راح أستمتع في هاي الحياة وفي تجاربي <hesitation> وفي الأشياء اللي أتمنى إني أحصل عليها، وماني قادرة أحصل عليها ،عشان ما عندي المال الكافي.